Ny teña fahita Brezil ndraiky ny kolontsai da maro metisy da kolontsai metisy izañy ao koa <hesitation> ao koa fitiavandreo laboly. Ireo da karaza olo maro da tsy mahagaga ireo amy fitiava fety.